Parfeem kadadum gillasi ka min kam mi andadum so ngonga. Mi meeɗaa yiyde ɗun, mi meeɗaayi nande ɗun fay haala muuɗun. Kaa, kulle aduna ɗee, kammari a yiyaayi, a nanaayi, wanaa waajibu mbiyaa walaa. Warma ena tawee won ɗo ɗum woni maa ɗo ɗum yiya.